Gny maha samy hafa gny sovaly vo gn'apondra da ah gny sovaly izy io abo, somary lehibebe izy, abo, misy karazany maro, da mahafilomay mafy. Natao haharitsy mandeha lavitsy mafy. Zay aloha gny tena mampiavaky lehibe voalohany gny sovaly. Gny apondra amizay koa, izy io raha tsy de misy a Madagasikara eto loatsy aloha fa vitsivitsy avao misy apondra fa izy somary boribory, ambainimbany kokoa nohon'ny gny sovaly izy. Afaky indesa ze karazan'enta aby izy ty izy aloha, afaky indesa gonim-bary fa gn'olana aminazy kely avao da izy ah tsy de mandeha malaky mafy manahaky gny sovaly da zay gny maha samy hafa aloha. Fa izy da samy biby magnampy amy fitaterana aby.